نعم يعني التعليم مهم جدا يعني للمجتمع، يعني التعليم يساهم في تطوير الأفراد ويعزز بعد من مهاراتهم، فراح يساعدهم على إنهم يحججون إمكانياتهم، وكمان بعد يرفع المستوى الوعي ويشجع على التفكير النقدي، فهذا راح يؤدي إنه المج- هذا راح يخلي المجتمع واعي ومتقدم، التعليم هو أساس التغيير الإجتماعي والإقتصادي، ويساعد على إنه يبني مجتمع أفضل للجميع.